<hesitation> Ny fomba fitahirizan'ny kôlibria angovo a dia a <hesitation> mipetaka ambonina fle- ambonina vovoka- vovokana flera izy a dia amin'igny izy misintona sy mangalaka ny vovokany flera io a dia amin'igny mba ahafahany mitondra ny hery.